<hesitation> Aminah manôkagna ny tegna fahasambaragna tsy afaka azognao izy ka tsisy fijaliagna hely satria raha jiaby tsara zegny mila sakrifisy mila ezaka mila fotoagna lava ke la <hesitation> sarotro ary tegna impossible zegny ke agnao, tsy hijaly avy eo sambatra.